Liddi, ngilangeeru, be ngabbu. Do pat dabbaji on je jodata ha mayo di wada ngedam maadi. Totton di nyaamata di mauna di danya bikkoi ha nder ndiyam mai. To di vurti daga nder ndiyam mai ni di waatan di watta ngedam ko sedda.